Fômba andrisihagna zaza <noise> anagno fanatanjahantegna misimisy zegny môtivegnao zare aminah resaka sôma, atô karazagna sôma io zegny io fanatanjahategna ataon-zere io, zay eve ka managno izy io mariky satria afaka amegnao kadô zare avy afara izy igny ka fa mahazo premier ôhatra de zegny fômba tegna hitako mahômby andrisihigna zare